චොක්ලට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒවල රස වෙනස්. <hesitation> එකක් තමයි, ඩාක් චොක්ලට්. කොකෝවා, සීනි වලින් තමයි ඒවා හදන්නේ. ඩාක් චොක්ලට්වල ටිකක් තිත්ත රසක් එනවා. <hesitation> ඩාක් චොක්ලට් ගොඩක් ඇඟට හොඳයි. තව එකක් තමයි මිල්ක් චොක්ලට්. කොකෝවා, බටර්, සීනි, කිරි දාලා ඒවා හදන්නේ. වයිට් චොක්ලට් තියෙනවා <hesitation> ඒවගේම අන්ස්වීට්න්ඩ් <hesitation> චෝක්ලටුත් තියෙනවා.